Reto ndraiky zany karazagna <hesitation> loza vôjagnahary le haiky horohorotagny, haintagny, rambondagnitry, <hesitation> volcan, <hesitation> fiakaragny hafanagna, fidignany hafanagna, cyclone, tsunamio. <noise>